<hesitation> inni samang <laughs> la nganu ki jangang samang riek jangang nu lampa ko rolo jakkala i untuk samang anre jangang nu lampa ko malli maing injo malli suro samballe memang mi suro polong memang mi to <hesitation> suro palajaki memang mi samang kau samang riek jangang nu <hesitation> lampako rolo gerek i maing gerek i <hesitation> appallu ko rolo ere hambang maing ere hambang tikkori mi injo mae jangang a to supaya tassala bulu-bulung na hekbere tassala bulu-bulung na do maing injo atau samang injo na anre pole tassala <hesitation> anu <hesitation> tunui maing injo <hesitation> pasalami anunna mo maing nu pa cabu <hesitation> di pasala bulu-bulunna <hesitation> pangsulu ngasek mi njo nu isi battang na nu nganua nu kodi-kodia injo dipangsulu ngasek i maing injo polong polong anu mi polong-polong <hesitation> sesuai nu-nu kakrakkia nu arakko ku polong lompo arakko nu polong <hesitation> nu lompoa <hesitation> battu ri kau <hesitation> kemudiang <hesitation> kemudiang injo <hesitation> persiapkan mi bahang-bahang na arakko nu nganua arakko nu nu pallu anua anu do pallu mara i naik na dahu i memangi kunyi maing injo persiapkan to' mi injo mae anuna <hesitation> <hesitation> apasse injo arenna pammaja nu ka <hesitation> tania iya pammaja maing injo passadia mko minyya nu passadia ngasek bumbu-bumbu nu mo akboja mako anu apasse areng na injo <hesitation> kunyi' <hesitation> pa lohe buangang na kemudiang injo <hesitation> maing mi di persiapkan to <hesitation> iyanni arakko loro nu kura arakko persiapang apa arakko menu pa'pakjagang a pa'buntingang a arisang iya ngase injo anunna injo <hesitation> injo bua-buangang na samang la nganu ki jangang riek dikua di rebus riek di sanggara riek di tunu jadi samang arakko nu nganua battu ri kau arkko mile nu terea